ཐ་ཏོ་གི་ཆདྱུ་ན་ཏར་ནག་ཅ་ལོ་ཨོ་བིུན་གི། ལབ་ཧྥནྟུ་ཆེ་ཏ་ཧྥཡ་དོ་ཨེནསྲི། ཁ་ཏ་ཧྥནྟོ་ཆེ་ཏ་ཕྱ་དོ་སུ་བ་ཆེ་ན། དེ་ཨོ་བིསན་དེ་གི་ཧྥཡ་ཏེ་གི་ནག་ཅ་གི་ཏོ་ཧྥེམ། ཐོཔ་ཧྥེམ་དི་ཆུ་དི་ཨོ་དི་ཨོ་བིན་ན་ལུཀ་ཏེ་གི། ནག་ཅ་གི་ཐེག་ཏ་ཏི་གི་ས་འཕུ་ཏོ་བེ། དེ་ཆི་གྲུ་མ་ཧེན་བའོ་ཨོ་བེན་ན་ནག་ཅ་གི། ཧ་ལ་ཁུ་དི་ཆུ་ཅེཀ་དི་ཆུ་ཡང་གཟི་ཏེ་ས་དོ་ཨེན། དེ་ཨོ་བིན་དི་ནོཀས་ས་ལབ་ཏེ་ཟམ་ཏོཀ་གི་ཡ་ཧེ། ཨོ་དེ་ཧ་ཏེ་དེ་གི་ནག་ཅ་ལོ་ཐ་ཏོ་གི་ནག་བ་ན། ཧྥན་ཏོ་ཆེ་ཏའི་ཁ་ཧྥེན་ཏོ་འཕེན།